சமூகத்தில் "முழுமையான அமைதி" என்ற யோசனை ஒரு சிக்கலான ஒன்றாகும். அதை அடைவது ஏன் சவாலாக இருக்கலாம் என்பதற்கான முறிவு இங்கே: மனித இயல்பு: மோதல் இயல்பானது: கருத்து வேறுபாடுகள், போட்டி மற்றும் மோதல் கூட மனித அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியாகும். மாறுபட்ட தேவைகள் மற்றும் ஆசைகள்: தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் வெவ்வேறு தேவைகள், மதிப்புகள் மற்றும் குறிக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளன, இது தவிர்க்க முடியாமல் மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.